मैं साल मां द्वी बड़ि यात्रा करदू अर लगभग तीन चार छ्वोटि छ्वोटि यात्रा करदू। ज्वो बड़ि यात्रा छिन तेते मैं लगभग दस दिने छुट्टि ल्योंदू। साल मां द्वी दौ दस दस दिन। त यि बड़ि यात्रा मां लगदन और ज्वो छ्वोटि यात्रा छिन, तेमा सि द्वी तीन दिन मां खतम ह्वे जंदिन। त यमण्ये मैं अपणि यात्राओं ते बांटी ते रौखदूं कि भई साल मां द्वी दिन, द्वी बार त बड़ि .यात्रा कने कन चि और तीन बार छ्लोटि छ्वोटि यात्रा कने कन छिन। त कुल मिलै ते बड़ि यात्रा मां दस दिन और छ्वटि यात्रा मां तीन दिन।